Laamu ene jogii darnde waɗde faayiida e ƴellitgol ngalu leydi ngati ko laamu waawi udditde dame ɓeydaare, dame ƴellitaare. Ko laamu kadi waawi wallitde ɓeeɗoon gollotooɓe mbele ngalu ene ɓeydo heewde, ɓeydo saraade e nder leydi.